Sallamu allaikum duwan lawan masauda ndau gamsi asiradu mainmuyo ehan gadafa ngadafa da ehan gu adigen do kayalwasi ga liyenmuyo eski liyen mbum da eski asirohadorogi blonda uwu si a lardirokoda ulankoda mata asi ado bougirigi kaiya so mansindo gahe rogo ma mansin arsilarogin mansiu do ndoo do irsin blan ga so insin blanduda sodu muldirigere klafirye klafiya sin mullu lardoye koruman iruwa ndaga nyiro ndigigii dokado dima esi aga miskinsodi iyalogo klafiyado ulansima tahane gorogin lolpase aludo ulansima tsayoyanke pal sigil pal nibigi ulunsima tasi <hesitation> gorogin mata ahanledo grim maludo ulanko adawole ma usinso masindo ndoyele kidaroqa mansin do ilgashedu ihanhokum bloso nohari hokumdo dolerogin masin heifurrogindo hakumbo belerogin masin herifurogindo amma mansinda nosafingi nyileda ndaihan yahe, Wodi godi so yi ndo zaman demokra daig nandosodu zaman demokra diyadomah guro nyiro abaye do lanko aditse do yagngora ndali yagi ngoro ndahan ansa ali adi magranta dga udiliso alu amagranta diga aluso asila do nezaman nognedo abayengine eklusiya litseltsiel asirangi eshine magranta eshine magranta da lanko adimagrantado ndiyayi ngoro abanso ndli walla sai ndaiham borgu angoro mansindo uhum nandosodu blannandoso du mansin ndalfegen mansin nofegindu ndalgiyi lanko alliliso lame? Ndo abaso ndaishe ihi dangayama ehan wulso adigendo abaso ndate ndayagi ngoro ndali wulso kin oda wole wolu awole osowole mu isro login o istrogindo ngoro agi kindo kalkal wjib ro udu dasi amsi ma a wasi gi leigaskodo ndalido ndasin gi main a men ahado a idn tsoron tsorogi ngoro agigido wajibusodu gashe aro hari wusati Hari usase usati sam sam sodu usatinga dafaso aga isoma aban aha diso amma kin ukasi ndudigihe <hesitation> miskin mahangyen papage ma kmundigihe mansindo ngi kaya ilwasi mansin nyiro mugi palma daliso yaro <hesitation> lard do mulsato klafiya lame <hesitation> masindo du igashe irham hokum ndodo da ka no amngoyo ndodono wadi amangoyo mbadongoso amma undighed dasi tagima ahan yirohn muradiroyn muradirogin nolema abo go du dasi assaftin do klafiya dasi atadaye rogin klafiya atadang fiya do bolbogsi musiri waka andigalangin andigali walloyin yiro nyiro ndalgasindo ibigin waka ihagin bigi o nolegasko ya e lankso adali achallago tarbiyaro ishago tarbiyaro ipaseh ya e lankosa usin angoro adigendo mudim mahan ngatafaso yae adigendo mudimagranta mahan ngadafaso ya e adigfudo adilido malum an gin malu mahun bichike gii adu amgranta diga aluso diga nduwe repotshit rogindiga nduwe progress bregin dinge nole ya he kal ndodofagma regin dige mole ya he kal nododofagma mishiliido edodu, Mundi yiro ndangu dodomundi walla sai muii musinyangn mugdeyo ile assignment na efogn nde kidaro efogn nde e kidaro efogn a alahe yelema na efogn a ohahodudugah gondu nehu siro ehan assagment ndodu ahh ndodu n siro ehan hom wok nodoche alih fagma mubagndi sirogi ondu sodu gasha hari galati mansin eh igash ishe awasodu iharu hokum du wulso machalago go hallongani amma sirogi nddo obogo ohandosudu hallo ngani do lonshine mahchalagoyo li lame lame lonshimu madilido mata ksi go liyen ndise wi-wi au liyen ndise marist ndihan yilero nganidi masheg tabiyaro igaso ndo mansun do nansir now a buladegado asilado abayengne rojire du ma nendo go nsingne odomarise ya ikten osafaya e ikiftin lonsheme adilido igashe ilari go kulko adi magaranta go adi magranda so su toh ihan bichike idigi malum o ta en diri lonshemealu klas di ah alu ah alu nendini ah ah mashalla thank you dasi amsi age amma sirogo lonsheme alusodu madag lokoso ngoro ndali adi wole asowole ndodo fagma mabogo usin masindo ibogo ihari hokum samsam agawolso udugaskode dimma tasin faidaro lokodiro gndo,

Ahma nandoso ogsudo dnmagdlah magdgn so magdnso magdnso yuht madanso du dasi ndo do da hallo ilpatse hallopatseroyagima ndajigadu anda ndo a omanguhadu mata agdi maipapag muta gdi mai tsenguya mata gol mai tsen marise mata ad gereng mai sen tappa go awan papag halas dasi ndasi halopapag halopapag ipase halopase kanpilid mansondo-mansodo kmani ahhadukarama mansindo miskin agd ane migris migri adatgi kundo mulgorio jirerokodo nduwa ngolmanso nokodu insha allahnu ta ala nyiro nul dekhe agol mansin nokodo ndalah amma ariyada ndan gol gwalekodo ariya ndangol gwakunkodu lu klafiya do insha allah taahla woroko mulkiso woroko nulski gashim yillaman mu ihansi assoro mugi lardoro ndandi lodo nondamdiliro toh muhanhajjirogowadoma fagma maytengoyo mainmansin engoyo ndikimaden agoljirerogo da ndikdi mansin agol jireroda mofagma ndo al gayt oilogesosodi mufagma algayeyoyik ma ndaliso tom hanga dafasomai maesin yeyo dasi insha allahu, Yiro mohaklona do no li ma mulhansi klafiya yiromu iski angudo pal ma nu aliso kuma musi adal- adal sindo adayi ad anyinyiro noge <noise> kma- kma madarahe yelero ko kman akigikon do mul hansi kafiya amma osi adalsin so di so ariyada ndake angolgwa tsalla do yero muldili balma da liso mansondo <hesitation> no yero nobno hga mtsaoro roya kalka lokundo hagoroga ine miskininhadaroroqa nahagoroga ihe mtstoro yoro gahed koruman ngudafan daliso miskin anima madigusko aurima madasko kaniya sado- sado kani ahan adugamduinsha allah kani akigi kundu wolema mudelik kafiya ngasondo jiron karama garaga ma ndaliso kamiya sndo- sndo yae mehe ngandu go mansondo sam sam,